Le fampiasagna aspiratera izy koa amy tany malalaka igny, zay hitondranao azy fogna fa izy koa ôhatra ambany sezy na ambany latabatra tegna akisakanao latabatra igny mba ahafahanao mampiditra le aspiratera ambany akao satria matetiky ambanin-dregny no tegna misy vovoka.